ང་གི་ཐ་ཏ་ས་ཆིམ་ཁེ་པོ་ཆི་ཆི་ཇག་བྱག་འོ་ཧེ་ཐ་པེ་བྱག་གུ་ན་ང་གི་ཕོབ་ལྦོལ། བཻ་བོ་གི་ཕོབ་་ཇོ་ཆི་ཆི་ཇག་བྱག་ར་ཨིན་ཇ་གུ་གཡོ་གའོ་ཆ་གཡོ། དེ་ལས་ང་སྟེ་ཚིག་ཆུང་སྣར་མན་པ་མེ་གཡོ་སྥྂ་གལ་ཟོ་ཟོ་གཡོ་ཚྣ་ཧར་ཨིན་མེ་གཡོ། ཝ་ལུ་འར་ན་ར་ང་གི་ངའ་གཡོའ་གསུག་པ་ག་ཁ་དང་ང་གི་ང་གིས་གཡོ་སེན་མེ་གཡོ། ཁབཀ་ནས་ཇུག་གཡོ་སྣ་ཨིན་མེ་གཡོ་ང་གི་ཕོད་པོ་ཆི་ཆི་ཇག་བྱག་ར་ཧེ།